Yauwa, bu ta bu woi bu nduk wazi ɓalar malkhadi yoro, ƙu pu zoro to ko toka sona whon, tama tama monaranwa. Jim nang ta dung ndan bi yinoro. Bu nizhin wazi mba lar malkadi yoro, a kochi, ta dundang bi̱ yinoro ko ta gyema ba to ka kor jimnang wa zi balar malkadi yaa kyi rapdi nang mu nduk washi alheri yo tik har to gori ko kwachi ko ta gyema to za kai lokachi nga bu wai, jimnang fa wo taba shi, gyi mbarkadi ya ko wa taba vur mushin ya a a wa tab luku ya a- a wa bala nya ta vur gye zhum ya to gyi nang tom taba mona jin nang wa sarda akochi to jiki to ka kwarida, tom mona nda wa kyi nike mhat a to ka sona won sai ta mundi tom mono gyen wa. Ko hha bi nizhin hlabki ro tama mona blabti nawa har to gyema, bu kyi barkandi tik nizhin shiki yoro a ta gyema bata kwaran bu kyi nike mhaghlin tik nizhin shiki yoro kyinang tu naje rap kome gwani waro toka gwar ki kin ndi tama mona kyi hawa ikime nizyin washi kyi nike matz khadi yoro a kochi toka an ya ghiti nasi, tama monaran wa kime kyi mhalakadi nduk nuka mwona wa bawa kyi ni ke ku nduk shi kyi barka di yoro ton mona ɓa to mduwa yimalkadero. Tommana tsumba anyi sarchi to naki nzyin toka kori, ano nanda bama taje haram ta kwari ta kwari ta kwari to za kai ai lokachi sarchi ghur jim gur washi kyi ghur ya tipuzanga tizi yaza ka tiziya ka tizi ya za ka kai nang mona ɓa ba nga kwaran. Jim ghuri wa vur luku ya nga wai jim nang luku haraba, ti da lukuti vurgu to jim nang nang mona dawa har gha mudi gham mona ghi jib mbar kadi, bi mbarkandi ni jimnang shikiya gham mona nda ba to shine nake kyi shine abun dana kyi nike buta mag ham wa haro, kyi ike to ka khorki guma, to za, ledag buga gori, ki shiga buri, gashi numn ni um bu rafti banga to bi ngayi buri, nga vi kuba ngayi tlati bi kib banga, nga ndi nga nda ngi n ghufari nga kashi kabti tang hund dami tang gwawadar tang gwa gur tung gwa yindi tanshi kye ma sari tag gwa muzhin hang mbunga gwa muzhin hang nga masa guno tan gha htlori, nga masa hle tang gha htlori nga ma sa kumza tang gha htlori kyi nike nga kwaran bu nyi na bu ghayi burti, bu ghani guna, nga shaata nana. Nga shaata baba nga shaa ta ni hlataku bu gyanyi bu rti ku gwanga hauga hha shinga ngunar me kib banga, yan, gunar nang bu gha shi huti nga gwa guna ri, bi ngyai gomar nga gwa guna ri bu nga gwa guna nan kuma gyi nike nga shiki si, bu nga du ma tang ndi macca ta nguyi saukan ni faralli, ngandi macca nya da gabi tan shaata nduk bangabu nga gwa gunara hang tang bihli macca tu baba di tu nana di tida nga ma bu harni tsarkaka di tu wurma tuk tuda sauka faralli, tang tik mudi tang gwa barke bunda to nake nyi nike nga kwaran ku shi nga nda buke maghan wa diktinga gornga shinga burti tang vi kibi nake gyi nike nga shiki guna nga ghasan nyi nike nga ngasi shiran nga ngasi nang nake nyi ni ke nangasi shiran. Tang vi kiba tang shi tlati tang <hesitation> shi shi khutori tag shihuti tang gwa mi shindi tang lab gye nyi na, nake nyi nike nga ka shiki nda bu magham ku gornga ku shinga burti ndi nga me ki banga to shi ne, nake da bu jamdang aji wami zhu ghuti ye shir nge wa nduk nuka ndi yama nguti ye shit sai ndina ghar, to da gabni kari to maa nike tum ghorkisi, ni tim vi tu di ghar tuma shi hhuti tima shi thlunar ghar tim shi ndi kari tum shi nhuti. Tum shi zhu mari tumshi khiri nuf hhar hhar timshi llumudi ni hhar tum kuta tumza, tum chiyar hhi hhar tumza to zamanang wani lendang wa nyi ma ngiti ye shit jewa mu tumwa wode tum vi tum ghayen mhe kare tunshi ngumdi gadari, tunshi jiri tumshi palam nike tumka shiki bu tum wa ngum, tuna gabni kari tum shi llunar memundi chem chi yar ya manarem chem hgagha chem masi to lendang zhu tum kashi wonang to lendang nike zamam ghuti ye chit a vi bu ta ji dumari ko na ma to shib ruɗaƙh ye mo, to ka diima ghudye shiti, bu ta gabbi lhlunar na shogaki yero toka hhan men to tana hhar vita wa nga yern ndi ma ndike tum ghorki si da zhu ni ni lendang wa nga yen. Zhu kyikunang anje ba to tana lendang anje, to ka gab yema ngitiye chiti to da lagarkati tahhagha to ki ngitan to ki kor gyi ni ke malum zhiki yoro. Ndii zhu bu ta gab ghar to shi hi to pi bai, to koma to shib rulahk ye mo to ciya, nguti ye, shit je wani lengdang wa nyi ngu ra jewa llunar yaura je wa ni lendang wa sai dunu tuna shi ngi di gadar dan tuna shi palam ku ni nye zor dam tuna wadar tuna gab ni khari tun zum kya yaa, nake balar wa woda. Toh mar viti zhu ni ni lendang gha wa gha yen. Yauwa toh ghtiyechi ndeba sai falam. Patla sai hyi sai dukti bu taji duma to koma ni hha yemo, to shib rudahg nihga yemo, to da kyi to bu mo ghar, mu tum di ghar ba, toɗi dyi tada ba toshi, hyi to din hga yemo, mu mukdi washi, to pi bai to dung kyim gin yendan bai to dung kyim yar yendan bu to mhana jiram to chito dung ha mo aba tu gwa tu zumi to ma to masinda, bu ke no mahga chiran ba ta pi bayani hha to jink yenda kada ba tu wo da tu kwata shiran ghanjero to yan zama lendang zaman ghuti ye shiti woi jeka hhaki hha me mukun ye man ba, bu taji tadi ta ghud ye chiti ni pudari, bu ta gab masna kodon to di tashi me duwar bu ta gabi to shi ndike fudar kada ghudki ndigi, tana zamana har vitam wa nga yen ni bami ni zhua. ni ni lendagang kyi nike tum shiki ni zhua, chin kya lengdang ba, nake thlunar mye mukun, thlunar ghar yi zhima dar gyi chike nan to da yaren nji vi tuna ndun ma kari, tuna kus njiva tuna ba ma ma gwala me nyimalli, kime gwami zhumdi gune tum nyi malti to tuma kuna yenu tima kuna yenu tima kina yenu ti magham duk timi nu kunari yenu. Ti magham shi barke yeu kyi igye duiya kap ki magham shi you maau daki u me yimalti a u dum kida zhau war a khalaram hha wa. Tuna nje tuna vi bonga bonga bonga tuna wa kauye ma khalaran ma lab nu me nyimalti nang ku damu sanu ku duniya kap tiki to tima kuna yenu tima kuna yenu tuma kuna yenu tu magham buu ni barke si. Mha nike tuu hhlaki kap ti magham hhan ghajenu tu magahm hhan gumemu, tu magham lupa saronu tuu hul khari lafiya. Ma nuna ndinka ma kari tuna vi lafiya, tu magham sa tuum wada yayi bara mari nan Lafiya ko jidari, ku tun ji saronu ba ko nunki gwa pursi v, ni tuna baki banba tun hul lafiya tun gwa ma karin Lafiya. Tima kuna nu, tima kuna nu ti ma kuna nu, ti magham duk ti mi ni kunari yauwa, ti magham duk timi ni kumari. kyi ndike tuna labtan ti magham vur yonu, ghiti ye chiti nike yuna san ti magahm vur zhumdi gume ye ni myezunu na baki nu siyen kab maa na viki siku tu koki gwa rafti waram lafiya. thlunar nike tum san ti mgahm sa barke nisi tuma santun dumana. Tu magham vur zumdi gme yonu, qusongir ni gana ti magham sa ti shi shogar ni kyi nike tuna shoga ki har tuu duna tuna vi nu bi ghaa ba mi tuna da babar bani tuu me nyimalti ku vinu si koki ku tiki, ti koki shoga to tima kuna yenu tuma kuna yenu tu mag ham shi barke tu naghanm sanu yenu lafiya, tun gwa ma khari Lafiya, tun gwa nusu ku wanu Lafiya ti magham vur gyi nike zhun nu ni zhari. Kyi nike zhun nu ni zhari kyi nike tuna tuna labtan, tu magham vur yonu, ko num tu magham vur yenu, tu ma kuna, ti magham saanu ye mi lafiya ndi rafti wanu. tuna gwa na kari lafiya nduk na yiki kwari nan ki da sanu ma bara mi nang kumagham yi barke ye wora. tunu di bura tuk ti magham shata dubur yor ti magahm shata lafiye yenda naduk nibu bunan kab ti magham vur lafiye nisi tima kuna tima kunati magham duk timi ni kunanram nake kunar wani tuma chin hha wonang, nagham sanu Lafiya magham yi barke ye anyi duk da chelel banu, tu nagham yi barke yenda tu barke burida har bu kib baram. mankir banu ni ghinkir banu tu magham bur lade har nu ye wora tu magham shi barke ye wora tuma kuna nake kyi ike tum ka ziki, tu ma tuk mudam tu magham shi barke ye wora. tu ma kuna nake kyi ike tum ka ziki, tu ma tuk muda tu agham sa barke ye wora. ghiti ye chiti ikya yina ku tu magham sa wor tu gwa zumdi gume nu dukki bamu ma nike a disi kap tu magham hau gade wara tu nan gume wora ye chiti ni kya gutan tu maghem sa su zhum boteni tu zhum barkeni, tu barkeni bu wara qusanggi wanu ni zhikarkiran ku kab gyim nike wayi buri, tu magham vur barke burti, gyib nike niyi burwa tu magham vur nokhzi mbarkandiydenda nike ku tik mye yenku tiyi har burti wanda tu ha lafiya tu magham vur har hari ni vi hurbadi hari ye wora ni chele wanda mdule nike nishi burwa ti magham vur nkhozi ye wora ike hankal banda ka mbaki yen kishi har burti mbarkandi ki ti magham sati muti shaki wora. Tuu ni ke tuu shi burti ti magham vur barke burti nake kyi nike gham swahatan yinan bu minti rap ko kunung dang.